Iin, guu, uni, gimi, uhun, iu, uxe, una, in, usi, usi iin, usiuun, usi uni, usi jumi. eon, oiin, ouun, oo uni. oom jumi, oco, oco iin, oco uu, oco uni, oco jumi, oco uhun, oco iu, oco uxe, oco una, oco in.